السالفة بسيطة، أول شي تأخذ قدر وتحط فيه مي ماء، تخلي الماء يغلي زين بعدين تحط البيض في الماء، الماء المغلي وتخليها تقريباً عشر دقايق إذا تبيها تكون مسلوقة تمام بعد العشر دقايق طلع البيضة حطها في الماء بارد، عشان تسهل عليك التقشير وخلصنا.